في سنة الف تمنميه تمنيه واربعين عملت سويسرا أول دستور ليها بعد حرب أهلية استمرت لفترة من الزمن وعملت برلمان وحكومة موحدة